Ye bi ye nga po cɨn kɨnɨ ka ner kɨ mar mwa ɓe po pɨn kɨ kam ngan ko nga po màr mar ni ɗo da. Ko nga mar aha ɓe nga se bi mwa ɓe nga cɨn bi ni mwa shang-shang ngan, ko nga tong ko nyɨ shang nganɨ. Ko nga sir gurm mwa ɓe nyɨ shang ngan mpì ye nga màr-mar kwa kat bi mwa ɓe rit yitɗan, ko nga cɨn bi ɓutna rot shɨ mar kɨni mwa. Ɓe nga cɨn a ɗa ɓe shangshɨk ngan dung-dung. Mpì ye kaɗang mu màr-mar ɗa ɗang mu kat bi mwa ka ɓe ɓut kɨ dinga dun mùn. Ɗang mu mar ɗang mu kat bi mwa ɓe shang shɨk mun ko nyɨ rit mun ko mù tong shang-shang, ko ngan ner kɨ mar ɗa kwaɗi, ɓe nga ɗap ko nga <hesitation> sit bɨ ce njèp fana mwa ko nga eng shal <hesitation> mbìtang njèp fana mwa ner kɨ mar meye nga po cɨn kɨnɨ ɗa. Mpi nga ɗap bɨ ɗa mwa kwa mwa sit ɗi, ɓe nga eng mbìtang mwa njèp fana mwa ner kɨnɨ. Bi lè ko nga yal ɓe nga pò màr-mari ɓe shangshɨk ngan ɗo ɗa. bi le ko <hesitation> nga pò rot kɨ mar, nga rot mar dung-dung. Mpi ye mar a, nga mar aha, ko nga po ɗom nɗin nlɨmar kɨni ko nga mar aha ɓe shɨkshang ngan mpi ye shɨk kɨ shang ngan ɗa, ɓe mpi bi nga met kàt kɨni mwa ɓe nga pò mar kɨnɨ te nga me kat kɨ bi mwa ka ndàrke kɨni ɓang ɓe pɨn kam ngan ka dinga kɨ màr-mar ni. Mpì nga màr-mar a aha, ko nga sɨsit nèr mar kɨnɨ ɓe nag rot ko nga, nga yɨt mar kɨni kɨɓut mpi ye mwa kɨni shang ngan, shang ngan nshɨkna, ko nga po mar kɨnɨ, ko nga po cɨn bi fana mwa. Ko ka ye ngan kɨ mbì leng-leng ce, nga me cɨn kɨ bɨ ce bingh Ɗap nerì mar a, ɓe nga sit ɓe nga cɨn mbì shɨkshang ce shɨshɨk. Ka ye nga rot ka sit bɨ ce ɓe nag ɗap nerɨ mar ɗa ɓang. Nga ɗap neri bi nga mar ɗa mwa ko nga sit ko nga cɨn bɨ ce shɨk ner kɨ mar ne nga po mar kɨnɨ ɗa. Mpì ye mar kɨnɨ, kaɗang mu màr ɗang mu mar sosei ka, ɓe muni karan shang mun kaɓang. Mpì ya mar kwa kat bi mwa, ɓe a tong ɓe shang ghà gak. Kwa mari, kwa ni mbì limar fa mwa rit ɗi, ko gha po cɨn ma, ɓa mwen ɓe shɨk pò shang gha ka cɨn kɨnɨ gàk. Mpì ye nga mar aha, ɓe nga po cɨn kɨnɨ ɗa ɓe shɨk po shang ngha ka cɨn kɨni gàk. Mpì ye nga mar aha, ɓe nga pò cɨn kɨnɨ ɗa, ɓe po shangshɨk ngan, ko nga mwen aha ɓà shwar bi fana. Mpì nga jà ka mbìse kwà se ɓang ɓe rit yitɗàn, mpì nga ja ni bɨ ɗa mwa ner lɨmar ɗang mwa rit ɗɨ, ɓe shɨk kam ngan ka cɨn kɨnɨ, ko nga mwen ko nga cɨn bi fana mwa. Ko kaɗang ye jep fana mwa kɨ bi kwà cɨn mwa, ɗang ngan ka ner kɨ mar ɗa ɗang nga sɨt ko nga cɨn jèp fana mwa, ɓe shang ngan ko nga cɨn mwa ɓang. Ɗang kaɗang nga màr ɗang nga ka bɨ ce ka cɨn njèp fana mwa nèrnɨ ka, ɓe karan shang ngan ka. Bi le ka yal ɓa ròt ko nga màr-marni, kù cɨn kù kat, kù eng mbì ròt-ròt funu mwa ner kɨ mar kɨni ɗo ɗa. Mpì ye bi mu pò cɨn kɨni ɗo mwar. Mun kɨ bɨ ce kò kù cɨn zɨka ɗel ka mar a ka. Mpì ye mu cɨn mar a aha ɓang ɓe mu <hesitation> mu shang mun kù cɨn bi funu mwa gàk. Ko mu se bi funu mwa. Ko ka nga po ròt sit bɨ ce ɓa ɗap bi fana mbì lɨmar fana ɓà ma sit kɨni, ɓe nga la bɨ ɗa mwa, ɓang ɓe nga se, Ɓang ɓe shang ngan ɗo da. Mpì ye bi nga pò rot ka pò cɨn kɨ marɨ mpi kɨni ɗo ɗa. Ko ye ka ngan kɨ mbì cɨn-cɨn ce ɗang ngan kɨ bɨ ce ka, ɓe nerri marà ɗo nga ɗap shal kɨni ko nga la bɨ ce ko nga cɨn mbì lɨmar ɗa shɨshɨk. To ko nga cɨn mbì lɨmar ɗa aha ɓe shang ngan. Shang ngan, shang ngan, ko nga mwen aha ɓe to shù shwe ɗa mwa rit mùn kɨ nghɨrm ɗa mwa rit mun aha, ɓe shang mùn. <hesitation> mpi kɨ shang gha a ɗa ɗap kwa met kasuwa kɨnɨ kwa da sit bi mwa a ɓang ɓe kam fa shang gha ɗo ɗa, ɓang ɓa ni a mwen ɓe shɨk gha kam gha gàk, kwa cɨn bɨ ɗa mwa ɗɨ. Ko kaɗang ye jep fana mwa jɨ teni mwa tè ɗu mbìtangngɨ, mpì mpì mpì mbìtangnɨ, ɗang ngan kɨ shal, ngan kɨ ɓa mwa ɓa ɗap ɓang ɓa sit kɨnɨ ɓa pɨ shal mwa ɓang ɓe mwa la mbì mbìtang ɗa mwa mwa dɨm mwa eng mwa. Mwa nang bɨ ce ka pì mbìtang mwa, ɓe nga ɗap ɓa bɨ ce nerri mar ɗa ko nga met ko nga pɨ mwa, ko nga eng ke kɨ je ɗa mwa, ɓa eng ner kɨ mar ɗa. Ka ɓe kɨran shang ngan ka. Mpì mu màr-mara ɗang mù kat bi ye pò pò pò cɨn kɨ mun mwa ɗɨ